أول حاجة نحط الماية في البراد، لما يغلي ونصبها في كوب ونضيف لها كيس الشاي ونخليه ينجع المدة من تلات دجايج لخمس دجايج حسب القوة اللي تبيها، بعديها نضيف السكر أو الحليب إذا حبيت.